Mivir kura yathata kiwalata kidir kima kithenti maɗana dama kada walati kada dirkima tinya vuda kada hara muraja'a wala'a minti kuma ko mintin ntufu tin miyar kuri tinya lukwa kuta mbwa ti susum kihara kina talayar su tiyara karya kikari mikuri tsuwa tiya namtuɗa kaɗa lo makaranta sakati da tra lo makarantun tsuwa tin zin ishira tin ya namtu kuta kinna kiharaga tsarumta kutaki ga wanke wanke kinamtu kome da kome mikuri tswa tiyaɗa ndrasai kida huta miyaka customayar nasi masu su to tinya attaind, tinyaa thuɗa mi kuri sakan mba'u apa eh saka kum ko kum ka reta tinya si kwa mbwa ti susum ni kisi ki ti susum tipci ambla kadasi a kwabu kadasi o makaranta ikuri ti susum ni midasi tinya vuda kada ora kayar thirimta duwar tin yara Sim ɗivining tin da tin da mida sim susum tipci da pra antiya thirkima saka lo islamiya kahara tsuwa tinya vuɗa kada shiryetisi tin da tra lo islamiya ayilada ima tin ima ya shirye tisi kitira lo islamiyana saka makir ka reta miyar thata tin ya sifi ananin ina miya ɗanin tin yara si kaya thirimta kəasar tin ya beti kithir kuta ki tsuwa kin kahi kuta kirna jakti wanke wanke ka shara tin ya beti tii susum tahu sakan tufu kihara tsuwa maɗayarni kisifiya tin yara nzi kayarkuri sunatu yara kuriyari mangariba o hara yar thirimta kima miyar kuri thirimta kima tin yara sim ɗuva miyar sim ɗuva antiyar thirimta isha tun shanyaɗa yakikaɗa karkaɗuɗɗa kiwulha midaka assignment tinya, tin yara harari mi ɗakika tsuwa tin yara nutu karatu tida hara o makarantin. Ki jannutalada min sakan cisu ko ncisu ka reta ki hara tsowa tinya pillaɗa kadamo pipi kamya ɗipi kada thati mbing daɗe makara olo makarantuwa mida mivu da anti da mori ka maduwa tinya tinya pillada kasa mo heni itsuwa sakari ima tinyamo da nkali kinnani kin kahi sutiyan kahari miya hara sulakama tinya harari kwabu saka kuma ko kum kareta tin ima tin ya mo ndirasi kimaduwana tinyamo pipi inshaa allahu rabbi.